Gne karazany e mofomamy lalako moa zany e raiky misy crème da e raiky sy misy crème, gne misy creme igny mety hoe gâteau misy opéra aby zakain'olo aby, fa i sy aiko aby sy aiko aby mampiavaka an'io, da e sy misy crème e cake, afaky hoe cookies avao koa, da izay de zay e tena lalako.